Pensu che la scola a deva pa mach furnì d'infurmasiun e dë furmasiun, ma a deu anche esi ün post ëndua a s'fa d'edücasiun. Tüti i maestru, i prufesur a devu parlé cun i giuvu ch'a van a scola, cerché dë fe sörti i problemi che a i sun tra lur o tra lur e i grand. Custa al e 'na manera për evité ël bullizmo